laan irra baaftaa, laan iraa baftee ta chafua suun saar gogess futee, iraa ridee maal naf isaa goag dibii it ketee tururrtee, duub nafnin hinyanyatu fichaan suun, duub ho feed it udaau hoo feed lakisuu ,malsuun wonin suun gogesa.